Menti yanna nu oro osisi mmo suku nshim nmomo umu amu ruma amu bo han mo mogul mumosuten isuim kpa tiya ku ba aso chineke no menem satiyomrun tan then ak Pakwele akpara nzen shikwasi mini bajiahenla hen obalansoku adam n zen hen adam hen kwe len sukul ou zam hen ke olu hen kwete thom de ma leeru ozin hen olu matin ma oparan ba her kwele ngam nshi kwa si nhau au bakun nghi kwasi orosi nu bakwon onu bol zen han bahen ahenkwele nzen kw. usinu ba wiri beri be ri kwela bezin oro okuku boyoro akpal ba bezim ma mzimmakaa arom mezikwe mvo yakwn iwooba Nham ela nne nu emme okari akari ela nne auu ishiken nnan chineke yo gazi ba nmo suma nu ba iwo mo sukwete iwo nzen shi wiri mini wiri bel yari hen obohamatio os ohamati ti elaretin na kbali menkwela ba ya hanna bang? kpahan oka ni oro igiden onu i kwn hall on Invaljala ahan ikwu hoi amu iyo kwu hal one liten oκοί ajorité lawon nwonoma Inham ate wesen won ama hom nhan ela jugulown nu ho be mel iyok wu kon hia onu i kwu hia anu ikwn hia kwe onu ika nu chineke ya bary tan mjim ovo i na aka memekwele nzenry maya maya m mene ka mumem ka oboro ka me guikeme yozuhan mzenoz oham. Alariyin kam ani hishi ken chineke okaro jowa enhen ike na were ye yin nujowa aka am ishi ke chineke yo gazi anu oyo gozin